اول حاجة هنفرد الحبال بتاع الجزمة لو فيها عقدة أو كده هنفكها وبعد كده هنفرد ال- الحبلين من الطرفين وبعد كده هنمسك الحبل الاول ون- ونتنيه ونمسك الحبل التاني ونتنيه <hesitation> ونربطهم على شكل فلونكة ونقعد ننظم الفلونكة دي في شكل دايرة مفرغه يكون شكلها منظم.